<hesitation> An̈y Aindy, malaza fiarahaban-drô namaste in̈y edy ai. Tsisy olo tsy mahay zin̈y edy; ia, karà ze. Avô fan̈anovanan-drô mariazy koa hafa hely hoe! Tsy azoko honon̈o tsara ai. Fa hafa fô nen-drô. Avô rô koa man̈ano iôgà e, ery meditasiôn e. Irô zen̈y ten̈a ny mpan̈ano izy io. Avô tia mihin̈a raha epise àby iren̈y koa irô.